Eh, no ne sò ninte. No ne sò ninte. L'Algeria a l'é un paise do nòrd de l'Africa ch'o parla arabo, penso, comme-comme lengua prinçipâ. <hesitation> Fòscia çerte cöse en scompartie con di atri paixi de l'Africa do nòrd, me figuo, però no son seguo. No me son mai informou.